Wene mene, kum fere ke wene mene. tebe kun fere be, emene eyin bra kedo, tolorl mume eyin ma, emene ja timi efiye ba akpo ware ba tebe kum timi a kun be, emene kpo timi dein kun meneme emene kpo deinnmine di kimine emene kpo dolor dolor dolor ekpo pake bo tebe kun tonu deme so e be yerin timi bobe ene bie tebe eyerin, ene bie tebe ware nanabe ekpo pake tebe kun fore ke eyerin meya ke okubo ba, awou kpo gbesulu amu suku lu amu timi ekpoba mese tebe kun fere ku wai, ware sa kpo gbe. mese bra mie ka ke wai ze ne awougha ma kpo tolumu ene kuru kuruna bo fare tarlou mo bo aworgha amo kpo emu tolou mo pamor. sunrun awon emo toloumo pamode. so, be tebe kun fere be, omene ebi fagha kemi eleme kake eyein bose, sala bra sowou sala bra sowou. erunbose, emene ware pare timiyan, efie bose, emene ware do pa kemu ene fere wene yor lade si kpomo ekpo keme ama mo are, fere wene okubo ba oku bo bra tuwa. eba keme kpo biya. gerri ware afane, ebamo geri ke dou eh boi eiyama ke dou furu mei gben kpo eiya fa tebe me emo kun mene me ba n yeighu ma kpo yere gbolomo tebe kun yeibo kpo yere gbolomo kere A kpo keba sebe e biya ke ba, bulor bulor ke wene mune bra turu be so be tebe kun fere be omene ebi fa kemi. ebiya ke ware ku pire timi emi ya gbade bubra. ebiya ke ware ke pretimi dein mi tebe kun here be, elem na ke bin yama kpo neimune. Eme bra ke kala ke kala tubogogho. keralbo na bin kpo bin kagho. ene kurai bo gbame gba daba. oyel en si sunuma feni si sunuma feni kurai emu baide zide awou bo kpo be tebe kun tima ake awou bo gbale timii kene neungha awon kpo emu side mese nungha awon bo boulou kpo, kene kpo ba fa. tie kiri be, mu kpo tebe kun fere kaimi. tebe jun fere be ebare fa. Ebare ya gbada bu, ekpede. ebra ka ebare kuru be emi. tie kuri kpo mu kpo tebe kun fore boulou kumi tebe kun fore be, ebi faghu kemi so, egba mene yom, e ome kala awou bo, omon pedide sira kiri do seri bomene tubor se, bra fere tolumor nese, baiya emene kpo ba ene ya bra ke di me gbawara, fe alafade.